مادتي المفضلة كانت التاريخ لأني كنت نحب إني نشوف الأحداث التاريخية و القصص اللي حصلت بالسابق و نسولف و نطالع علي هاذي الأحداث و إن احنا يجب أن احنا نتعلم من هذه من هذه التجارب السابقة و نتعلم من أخطاءنا في الماضي لأن التاريخ هو خير معلم.